<hesitation> Sy mitombona longany zany oe fanapa-kevitranao zany de hoe igny no marina fa araka ny zakaiko zegny hoe matoa samy nomegna loha siraikaraika de samy hafa zany le raha agnatiny, akao de le marina koa sy voatery oe marina amindry ianona de marina aminahy fa io atao fôgna ze marimaritra iraisagna.